एबे बहुते किसिम क एनक नाउ सबह कहले जौत सुरुमा मुइ भात कहबाही । कतौकी हमरा भात सबे दिन खाए हसहु ओकर पाछा तोर दाली । दालिमा फेरी एबे उरिदक दाली हसइ एबे मासुरिक दाली फेरी हसइ । उ छाणके तोर हमरा बारीमा लगोसहु भटासु सबह हसइ, राजामा सबह हसइ । हसे सिमिक फेरी बिया हसइ ओकरहु म बङाली सिमिक बिया हसइ । हसे उ छाणके देउनकही हमरा बरिमा केराउ सबह लगोसहु मटर सबह लगोसहु हुनुकर बियवा सबह भेलइ । हसे छणके तोर हमरा एबे गरमाव मा फेर लगोसहु जणवा मा फेरी लगोसहु जसनेकी मकाइ सबह भेलइ । हसे जणवा मा चाइ हमरा गोहु सबह छिटसाहु गोहुक दाना सबह भेलइ । हसे ओकरा पाछा फेरी जणवा मा रोपेवाला तोरी भेलइ । हसे ओकर पाछा त्वारा सबह भेलइ । इहे सबह नै हलइ देउनकही हमार एन सबह ।